Toog irkuna digda toog anan irbirikon loikon dari <hesitation> salahikon darin <hesitation> loilin salahilin <hesitation> toog tino matolin toog digda irkuna ketaha zati.